Tusobola okufuna obubenge nga okwesala ne okutambulia ebirwaire ngo osilimu kasita otuba tukozesia obumweso ne omuntu alina esilimu

Uganda fulaga mulimu ekala enjirugavu, mulimu ekala eyayelo, mulimu ekala emwufu

Amaka gange gakubirizirie abantu okutwala abana abatobato okwaba okumasomero nate gayambire ku abantu okufuna emirimu nga oku oku okutunga ekyalani oba okusiba enviri

Nsowola okufumbaku amaizi egenywa okuwona nti galina okuba masa, ate nsobola okuwona nti ekidomolo aba ekikopo ecenkozesa okusena amaizi kiina okuba nga kiyonjo.

Okusoma kuyambire okuleta abakulembeeze nga abe' mps, nga abukudisiturikit era abo bayamba okuleta enchukachukana mukifo kyaisu

Basobola okuwakku omwana eidagala elwa kumira nga panadol oba okubwa empisio nga eya diclofenac oba okutola ekiwolu ekiliimu nomubitia nga kulususu lwe

Tukozesia obukadi obwokulondesia nitwaba akasoka netwepanga ku laini akokubiri omuntu natikinga wetulonda abakulembeze mukitundu kyaisu

Embuluwa yomulimu yemilimu eyononere abantu mukitundu kyaisu nti eibaba nga babula emirimu basobola okwegaita mubintu ebibibi nga okwiba, okwita ekyo kyononere ekitundu kyaisu

Obulooni obutontono buyamba abakali kubawa ekapitol, nibatandiika obubizinesi bwabwe.

Ntera okuliya obwita ne yama eyambizi ejibeta poko